Aa pues takaa jaa maniri iii mani ta’ani mani ve’eri taka kua’ari, ku’uri, se’e chaa kakuy stori, se’e xiiri, se’e yua ka kuu nayiu maniri jii ja maniri jii saa taka kuata’ari jii kasuku yaaniri yaa jenari te suni kuata’ari jii nayiu jenaii chii nu kaka’aii te va’a kaka’aii jenaii jiri tee suni sani ka’ari jiíí suni, nau taii suni kaii jii sua ta’ori xii suaa jitori in tíntoro, nasa kachiro, nasa ka kakaturi jii nayiun te yua ka kuu kua’a nayiun maniri suni jii te, masga ta’a mari ini veri jenari chii maniri jii taka ku’ari, taka se’e stori, se’e xiiri, se’e takaga nta’ari yua jenari maniri jii.